Ман шуморо каме дар бораи чӣ гуна бофтаи оддии ва бо анборхои бофанда, як руймол оддӣ ва зебо бофта шавад. Вакте ки ман дар мактаб мехондам аммаи ман бо ман омузонд ки чи гуна руймол бофтнро аз худ кунам.